Jaji iyer- iye budaya de ku indonesia mega laddeq pastina budaya indonesia sala seddinna pasti engka ku tana ogiq ede iyanaritu budaya uang panaik jaji ero uang panaik ede mancaji parellu laddeq ku bangsana lokiq fabbenega atau mallakkei ku tana ogiq ede farellu laddeq iyaseng asenna uang panaik jaji ku bangsa deqga uang panaiktaq deqto najaji abbottingengngede afaqna magi deq najaji ero uang panaik ede nasabaq parellui pasti duiq